Ty karaza dite misy: misy dite ravimboafotsy, misy dite ravimanitsy, misy dite azy vita vazaha rey. Ty mampiavaky azy, ravimboafotsy zany, lafa iha somary tsy salamalama iny, voavoa ty sery iny iha, mihina ravimboafotsy, afaky ty serinao. Veromanitsy koa, laha ohatsy iha tsy mahita torimaso, tsy ampy ampy torimaso iny, mihina azy iha le afaky ty torimasonao le mahita torimaso soa iha.